أحب يكون عندي القدرة على علاج أي مرض, لأن الصحة شي أساسي في حياة الناس, إذا قدرت أساعدهم في تخفيف آلامهم أو علاجهم, بيكون لي أثر كبير في حياتهم, أما التحكم في عقول الآخرين, ممكن يسبب مشاكل ويفقدني ثقتهم, العلاج فيه إنسانية, يخلني أساهم في تحسين جودة الحياة للناس, هذا هو الشي اللي يهمني.